Ahey sisino sunii gargarai sisino diimtut jira guraatiinen hinjirtie, tadibi sagalean daabeteni, tadibi sagalean hindaabetenu amootu tadibi akunkaanean hindugeninea amo tuun hindugenu sagalean daabetenie, akasin gargarai tadibin shooji dooti tuundibin shooji akasi hindootu,